<hesitation> Fomba ahita làla tsotra, <noise> magnontany olo, zay olo hitanao <noise> anontanianao làla hoe aia làla miboaky amy plasy manao an'izao? De taritin'olo i, de magnontanintany olo avao jusk'ahitanao an'le làla, na mangala gui- <noise> mivola am'izay olo an-tanà eo mitsy aho hoe- manao guide zany le olo, manao ohatran'ny hoe karazany guide-nao zany am'le làla ombanao am' tanà igny koa, de omenao vola avao le olo bakeo.